Raha ilegny raha indesina kôfa ande hiasa: ordinatera voalohany, avakeo taratasin-draha sode ilaigny fô ampiasana akagny, avakeo rano, avakeo gote, avakeo stylo, avakeo kahie, avakeo telefôna.